होय, करण काई प्राणी लोकाचों सारके, धूक, पोरमोल्ल आनी भेट उभाऊनू जातात, तेनका होई बिन रॉस्पक येता तेह होई बिन खुश जात। आनी अपल्या आवाजानं खुशी जाऊं या दुख व्यक्त करतात।